Fajaru gena garaki foloi oyo bira sinanga nge duga ena hali dadi wange moi tora ge ngom oyo ena ge so dabi dabi yali.